Marigny i zakanao momban'ny filma nizahanany ansena igny, sara be izy! Kanefa tô ohatrany niafara tamin'ny nampalahelo fa le rôle nozoenany takao mihinsy no maty tamin'ny farany de ohatrany kivy be zaho ndraika koà tamin'ny farany avy takeo.